प्रयोगशाला मा जू वैज्ञानिक नकली माल तैयार कारला त मेथे लगुणू कि त उ मास इन चीजों कू हहवालू जन सोया मास ह्वे सकदू जू जानवरों मास हवालू वे मास से काफी अछू ह्वालू। इन हवालू त हम वेथै खै सकदा बाकी कुछ उन प्रकार होलू त नी खै सकदा।